Ataona pingouin mba ampafana ananjy agnatina hatsiaka: <hesitation> fantantsena moko arao zany izy amin'ny <hesitation> hoditr- hodirananjy igny, hodirananjy igny matevina by sy de igny afahanany miaro amina hatsiaka, akeo koà pingouin somary mavintivinty vatagna zegny mi de igny koà no hiarovany amina hatsiaka.